Ny sakafo malezia da tsy toka zany fa misy raha fitambaran'ny raha maromaro. Misy f- fiangaroan'ny sakafo malezy, ny sakafon'ny Sinoa, da ny sakafon'ny Indianina. Ohatsy amin'izao fotsiny izao ny antsoindreo nazilemaky izao. Iô vary ampiarahana amin'ny rononona voanio da asiandreo fangarony maro samihafa avao koa.